والله أفضل أكون عالق على الجزيرة وحدي لأن لو كنت مع عدوي ممكن تصير مشاكل ومواجهات وهذا بيخلي الوضع أصعب أما لو كنت لحالي أقدر أركز على البقاء وأستكشف الجزيرة بدون أي توتر الوحدة أهون من القلق مع شخص ما أحبه